Cara kerja hata tutunu roti, tao roti lo hata tutunuk roti dale, napila hata tutunuk roti. Atur suhu a no waktu a. Basa so na tasak so na hoi kulua heni roti a leo.